Sappo e ɗiɗi duu hakkille an jippitittoo e sappo e ɗiɗi almawnuru. Nden woni hitaande alsilaame en fuɗɗata. E ley lebbi tuubakuuɓe ɗii du, sappo e ɗiɗi ana hawra e Deesambr. <hesitation> Timmoode lewru timmirdu hitaande miilaade Iisaa.